Los pulpus gastan los sus tentáculus de muchas hormas, no liquiamenti pa movel-si, sino que tamién pa entallal ojetus, quasi que pa manoseá-lus, i lleval-si-lus pala boca. Amás, los tentáculus les sirvin pa percatal-si delas alreorás, por mé delos sensoris que tienin, i tamién pa defendel-si delos sus predaoris. Total no sonin enteligentis los pulpus! Ca ves qu'unu comi pulpu se quea un pensamientu enos probis pulpus...